Koundou gnani, gani ntéréndé, komi ngari konŋa da mokhobé, ganiŋa khanouyé nŋéy. téréndé ngana gni ké oni pré kom wathia gna, kom kalé gna wathia anŋa télé kalé, sonkho ngana bogou, kalégna kom yér do manayéli, ono topouni gna woutou odouwoni, ono yiran mbané woutou, ona gna foudi ona ro o yimou nkama, onagni yimou siki wala yimou nakhati, ona téré odaga manayéli. Onda kigné manayéli fompalou, kato ga rono, ona fér gna dji ono tani ŋwankhi, ona ro, nokhou yogo, nokhou yogo rék ona még nokhou yogo, ono yiramou londi, ondo yiramou londi, ona ro kaké nokhonŋa kéta, ona ro kaké nokho, ona ro kaké nokho, ona douwa, gani nkén nda na douwanŋa rek ana yilé ante khar dji mini sakh, khar dji anta mini a, douwaŋa rek, ana yilé. Gani douwa mpo ni tankergué, tandjiké, tandoumé, gani douwampo ndou ni kégna, tampilé, tankergué tandoumé, gani ndouwampo, odouwanŋe kougna. Onda douwa, ina khar kéfé ntakhoundi, onati o fogou yimé, ona nondono nta ona yilé to falé. Gana gna sékhikhagna kounŋa kom kalékébé ga gna nké ndima adi mani wala di mpaba wala nkhokhoné gnane, ngana daga nti rini nondono, lay bito fili gana makha no komaga moukouni nkha kitana, nkhana déma moukouni kou sorgondé ŋa. Na sokhorokho mboyi, ona sankou mbamba, komokou soninkara sanké ntakha guilo khama, okou soninkara sanké ntakha guilo khama, kiyé keff wouro wathie ké. wouro nké ifokona sankou gna bamba rek, ono sankou gnan kountakh guilo khama. vinte katreur sur vinte kate, sanké ntakha guilo khama. Na déma sankou mbamba solou mourouyou, takhé ké kha na déma éponge ni, koubéni ga guili nokhou laté passkirante tél douwa nondono iga yiléné, iray kota bané, yila ngana kéré ina daga, gani nké koundouwani. Kha wathie ké komi ngari konŋa da fana ké mokhobé o féssékhiyé ngobo foné, akha ganinŋa khara ngana gnitél yér do ké bakél komi ngara konŋa da mokhobé o téréna, guili fadjiri ana guiri, ana guiri ana sali ana wankhi, ana dji lamané towondi ana woundou, ana daga bakél ana daga diaréka ana diaré tane angana dougouta nondono ana yilé, séliga lagana yimé ina laga, ana khirindi khaka anati idi raga, ina lagga, angana dougouta reléssance ana ana ri, gani kénŋa koundouwani. Kha wathia féssékhiyé ngobo, anganagni télé, angama moto woutou, sotouufo woutou, ana auto gnimé commandé, ana auto nkomandé, auto commandé, antouka dal, fankama ni kou dal, iyani misskina ni kou tampindi folamané. Akha gani ndou sakh, og dakar téréndé nganagni anganagni tél dakar gani, alone train gna, nké yimé lo train, nga guili dakar nga rini bakel; bakel, tiyabou, lo train gna kata kidira, gnankha kidira, lo auto kati bakel, gnankha bakel lo auto kate tiyabou. Koundou gnani gani, ba paré anŋa bito fili gnana, kilé ké kén dima super gnagnéy, kén ndima angana gni tél dakar sakh, bito siki ani kégnagnana kilé passkeu super gnagnéy, okou gomou super nkiyé gna, super ogomou kégna super. Super gnanéy ano déni dakar bito siki oga kilénŋa, angana diofé tampiyé ŋanŋa, mouti ŋalagana, kom kégnagnéy an bana fé, anassoua khama, féré ntéy ane débérina. Wathiane biss ni nga saguéy, wala na auto nkomandé tandjiké woudiouné, tandjiké do woudiounou siki, ana komandé, ana gnokou nthiou réy, wathie dal alkhamdoulilay rabil alamina, ona kégna kiyé ŋa wathia, fankama ni na misskinani ntampindi, fankama ni dal ida misskinani ntampindi, khada folamané fé, nhakhilou dépou nda kégna kini ŋa. Yo train kom adala foné, train ké dala foné garé mounafa ntey passkeu khari nké yimé lo train nda konŋa nda gnimé lo train, garé mounafa ntey lo train, kha ké dima argni nak ma yékhi gnakhané gnani, nga rono train kén ndima ma yékhi, gnakhané gnani. Ndi mama gni domé, oro train mé, ay ésskandale ndébérini, oga kigné ma messékhéy kédougou nguéni dé, kha kidira kékénké, oy siki nokhou ké oy dalana folamané, train ké khay bito fili débérini méné, téré kéy biyo fili débérini, ay bito fili débérini normal, nguér nhakhilou dépou ngari koubéni passka dala, passkeu gnakhané gnani kén ndima, ma khoro siri. Yo, kha kén ndima khomi angara ko mokhobé, koun tandiamoukhou, ndo koun mpoutemoulou, <noise> nké sélé kharaga yéy dal mi nta garé kono, passkeu nti moule nga garana mi nhakhilé ntokhéy koundou nkoundou, mi nhakhilé ntokhéy. Khago yigafoni nkou nŋwoutou, oy yigané nké nthiorono oda na daga, ona djini nŋwoutou oni congelé, oy yigandou nthiorono, angatou yakharé ngana gni télé téré kilé ta, oy yigandou nthiorono, yigandé nkénŋa oy sorono, ona siti, passke khara ngana ro train ké nokho ande ala nkomé yiméy guémé, yigandé ti makha, angana wougni. anati ala nkomé athia khaylo khoro gnigué, yogoniy takhoundou dan mbaté kounŋa ina yigué, yogoni sakhamo ni raga ina ti fogou, <hesitation> kha nkéké mama ké ondagni télé nokhoussou, ogana ro train, ono bolou khoré gna faka agna tiyé wo agna pombitér wo ona gnagna, ona ro bolou nokho, ona bolou mpaga, ona ro train ké nokho, ala nkomé sougayéy nonŋa, ala gada ntakhé réy rek, ana yigana moga ndiofé. Yo okou oda kén ndébéri, nda kén nŋwori.